Got lo mo fiti ham sosai hangi enam am nikankoni anag bambad rasoorila esad Allah alayhi wa salam gam lat to go, shawaraj maa go be boyle maa go nas tingi enam am sosai so bi lo ladhti ram holum sosai